كانت اكتر حاجة بحبها اني اعمل عربات السلك. بمشي اجيب السلوك و اعمل منها عربية بعد كدة العب بيها و مرات بعمل عربات لي اولاد الحلة و كلنا بنتنافس منو البيعمل اسمح عربية